Xinla oanitu bebe xootbə nata bella rat abell a rio lasna xinladika birionazna kanabla chin tu tu laple tone bc̱hin wen ro one kadidrka nar nome e kartina nobo kadika rllima a ti ne karno weile xinladika na betxu ñanena no biana kadika run mara bri gap chnle gadto gabiana eso que ka mieti lo de no ka lanka lliar birkan to bleno dekan lanto de llitki kan ga per wanto ka xini dios